أفضل أحتفظ باسمي لأنه عاد اسمي جزء من هويتي وتراثي، كل واحد له قصة ورا اسمه وتغييره يعني إني أفقد جزء من هويتي اللي تربيت عليها والناس عرفوني باسمي الحالي، فما في داعي إني أغيره.